Ne enyi be na ame ɖe dza abi via be ya klɔɛ nɛ, ne enyi be na ame me yi kɔ̃dzio, ne enyi be amea dza abia ne eʋua ma tsɔ nɔtea, y do dze tsi, a tsɔ kɔɖe abia me ne kpɔa be eʋua nɔna te. Alo ya sɔ̃ egbe ɖe o yɔna be yevu gbe ya tsukui a tsɔ ɖo abia nɛ a tsɔ blɛ nɛ kpɔa eʋua nɔna te. E nana be na abia ku na kaba. Alo ya sɔ̃ egbe ɖe o yɔna be yɔkuiɖɔkui ma eshi, etsɔ-etsukunɛ keke a tsɔ ɖo abia alo oyɔna egbe ɖe be na ʋukuika. Ema ma yeo to tɔe eya suio. O yɔna egbe ɖe tsã be na o yɔna egbe ɖe tsã be ya sui ke ya tsukui ke a tsɔ ɖoe nɛ. O yɔna gbe ɖe tsã be kpatsima o me te toe o suna wo ku ʋukuika a tsukui a tsɔ ɖo abia nɛ kekeŋ a tsɔ blɛ nɛ. Comme be na alo ne enyi be mí yi gbe me ye yi ne mi gbe yi kpɔa, ne enyi be edze me le mia gbɔa, vɔa n mi le aƒe mea ne soɖabi lea ɔlo kɔna soɖabi tsã ɖe abia me. Ena na be na eʋua nɔna te. Kple susu be nu vevu ɖe kpeo ŋgba va me, sinon ne eʋu le dudu sugbɔ le ame ŋtsia, mu nyɔnao.